Mee ka gó gon gee aa gwari rə teka ya. N dook menge oo gó goon nok ingə meeka uki okuka a dellek ipu naa mee na pa mee ka bon uki gbam ur mari uri i doo ri eri gek okun ka uki ge ina mee n uki nó a mai i okkən ves noka riik maz na pi na mee ka pa uni dúga maam de rook ar óluu rə roo mee ina pi boorum ka rən pa. Noka rik mona pii naá mee ka lelle lellei lellei a rek arekən pak boo gə pii pa. Anni egə mee ka ya mee ka uki meem nā uku a maa naa ná gǒ'na a mooi mona mee ona pa tó pa mo ma a nee a yá pu or nori i láá mee ka nok jamna del laska mee ka wai sa kam toms tan pa aa Mona mee ina a pi bo'ok rə naa zur mool asa an kala in maja nok rik maza na bongə mee una pa ko kuma soinde laaka meek mee n pu doo sə kaa rə ku nuu a to pai we pa pi gbəuu. ina book delle sə mee ka pi roo pan gə pi pa. esək koo anya delle té ari naa mee ka. Méé ka na pipa to songbə aam gban tu a pu orik rə mari mussam man áá gweri aa gweri gwaas gai a la meeka nok mee ka ak eskaa en daga ina a mee pan də reka rə ara ameek rə.